Los atornillaoris essu no es cosa tan antiguá. Enantis mos aviavamus con cravus i martillus i por essu ogañu alos tornillus tamién les izimus cravillus. Peru, güenu, essu no quita pa izil que con tornillus ain cosas que quean apretás mejol i más tiempu. I craru, sin atornillaoris, pos estamus aviaus, porque enque alas vezis tentamus de hazé-lu con un cuchillu o una llavi, pos no es lo mesmu.